Resaka sport le tegna atôko malôha mandeha tongotro mandeha tongotro akeke amina lera reky farafahaheliny isanandro fô le <hesitation> tegna za matetiky izahaviko: baskety, foot, tennis avy ake ndrekindreky mizaha course course azakazaka na course bisikleta na-na tsy de mizaha karting loatra na zah koà tsy tsy mizaha pointe loatra.